Wo ewane na ori ziezi gaga uwo ewane oro ko emamo oware oroko emamo edhere ore fio owho fio emamo edhen ore le uve ohwo o yo uzuazo ore fio ore kpare owho kpe enu uwo ewune oro ko ogbale kpobi oro efe uwo ewu oro ko obofio oro ko we ri obe we kparo we jo owho logbo ni ne uwo ewunre oro ko obo fiho oro ko omaro kpoto oro ko obokparo oghene re wo we kpo baro eri uwo ewune eri oro uwo ewune oro ko ewune eware buobu evao uzo ore je wawe kparo were jefe uwo ewu ne oro ko e e oghale oro ko wi jo okpowo ode eri uwo owune eri oro ro ke ureno.